Dite sa kafe agnontanianao anahy? Aha! Dite anahy tiako, dite anahy tiako satria i kafe manko alay de mampagnendy loà, mah- fahoriagna ne raha azon'ny ôl zegny zatra kafe. Fa rehefa sy mahita kafe avekeo an de iteraka aretigna aminanjy igny, mety agnendy lohany, mety ho tratra tazo aza izy fa dite kosa na homana ananjy anao na sy homagna ananjy anao, de milamina fô fahasalamanao.